Ny elo ndraiky e! Lamba fialofa iñy miaraky taho fanazoman azy avao da taho mana-tanjaky lamba fialofa iñy ambony ao izay ny fitambarany elo.